Be izon ba o fara ba kru mene gba ye bo beribe, iberibe seri be se beribr fe me se ane ongu me mien kru mo fa, eba garri ke mena kpo men mene ye ke mo mene kpo knifa oson ke mu mene kpo mien kru mu fa ene se keme mien kni me yama ye me fe de ba ane keme mien kru mo mi ye ma buru kpo but beribe be omene mien kru mo fa eba mene ye ebi bra mu mene kpo mien kru ane kpo miene ye ma. then altral emi kpo altral seigha, altrai mien ma mene na ba mien kru mufa ane fiai ama ne timi fe de ba mien kru mo fiai ama ke ebi bra fia tuwu con fe mo fiai kpo, egba fiai ke mi tu wu by law fia ke tuwu kpo, oson ye ba lao fiai, dem biri ebi emi ane kpo fiaiana ne keme mien seri bo se fe bo angu me kru emi but me beke fiai me fe me se m ake don, don but wo izon fiai keme miem don ghan keme ke miem kru mo emi so ame fiai bo ne o mien keu mo mi fiai bo pele de egberi fa.